Alura varderìu sicürament cum al e ël telaio suta, s'al e ënter o s'al e ën camin ch'a marsa, pöi vardu le cundisiun d'le rue, s'a sun bun-e o se a sun da cambié, pöi vardu ël mutur cum al e stait tenü e pöi vardu i interni s'a sun bun o s'a sun ruvinà